פויק ארבעט אזוי ס'איז דא אסאך טעפ, מיט אזעלכע זילבערנע טעלערס אויף דעים. און די האסט צוויי שטעקענעס, און ווען דו קלאפסט אויף די טעפ און די טעלערס, ס'איז אלעס געמאכט פון אייזן ס'קלאפט זיך צוזאם און ס'פארעמט אויס א הערליכע קול.